<hesitation> ta iin kutatan tuku randyi'i ñiyɨvɨ cha'nu takɨ́vɨ vatyi <hesitation> kutatan‑chi chi'in ta iin kutatan‑chi chi'in iin minu ñɨvɨ ta'an sayɨ randyi'i ta'an sayɨ o ñɨvɨ cha'nu ta'an‑chi sayɨ sakiso‑chi <hesitation> ndutya ya'vi ta chityi‑chi o yɨ'ɨ‑chi yokó yu'u kɨsɨ ta <hesitation> kandyaa‑chi nuu media ora, nuu sava ora kandyaa‑chi chi'in chi'in <hesitation> yóko yu'u kɨsɨ van kixi‑chi o iso ta <hesitation> ta kutatan‑chi kuenda sayɨ o tutu chavichin yɨ'ɨ ñɨvɨ su chi'i yóko yu'u kɨsɨ <hesitation> kutatan‑chi chi tuta ya'vi tatu yóko yɨ'ɨ‑chi soko kutatan‑chi chi'in tundutyi jan tulasun ndyiko‑chi ku'yu‑chi nuu yuu ta sa'a‑chi <hesitation> minu ndutya nda'a tulasun van ta chityi‑chi o ndyiko‑chi tulasun ta kutyaa‑chi yuchan nda'atun <hesitation> xiñi‑chi chi'in vichi katá o chi'in minu nuu soo chu'ñi‑chi xiñi‑chi. <hesitation> nuu kuvichin‑chi nuu ta'an‑chi sayɨ iyo tuku <hesitation> chi chatyiñu tundoko iñu katyi‑chi tu ñi'i loko ityi ta'an‑chi sayɨ ñɨyɨvɨ ta'an tu'un randyi'i tya'a ta'an tu'un chatyiñu‑chi <hesitation> tundoko iñu sañi'ñi‑chi o o kutyaa vichin‑ñi‑chi yɨkɨ‑ndyika randyi'i ku'va yɨ'ɨ‑chi tu'un chi'in sayɨ ta tyi'i tuku‑chi xa'an hndɨkɨ chi'in crema nivea <hesitation> tyi'i‑chi pechu lee chata lee ta sakoso‑nuu tuku‑chi iin soo ta takuan iin cha'a uu cha'a uñi cha'a ta <hesitation> naki'in nuu cha‑ta'an cha‑ta'an lee o tu kua'an tuku‑chi chi'in se'e‑chi indya ndya kua'an‑chi ta iyu'u se'e‑chi ka'an‑chi ta nduku‑chi <hesitation> nduku‑chi ra‑tatan ta kua'an‑chi chi'in ra‑tatan chi'in se'e‑chi ta ra‑yukuan kuaka'an indya cha'un chi'in se'un ta iyu'u se'un iyu'u se'un nuu icha'un kuñi‑chi <hesitation> ndɨ'vɨ tuun se'un kuakatyi ra‑tatan chii ma'a lee kuu‑chi ñɨvɨ cha'nu ta kuakatyi‑ra tye'en tye'en yúku kuakuñi kuakuñi yuku iyu'u jan. Yúku kuichin lee jan yúku tatyi tuun jan yúku lo'o jan yúku vakù jan yúku <hesitation> yúku takuan iin yu yúku tɨka'a <hesitation> kuakuñi ta <hesitation> kua‑sataten se'un kuanatɨ́vi chii se'un ta kichun vityin kichun ityaan uñi ta'an ndoyo ta kundya'a maa‑chi <hesitation> takuan yúku <hesitation> kuasa'a ra‑tatan chi'in lee ta kua‑ndu va'a lee lee o ñɨvɨ cha'nu sotyi takuan kuasa'a‑ra o katyituku‑ra chii ñɨvɨ cha'nu tyi icha'un van ta iyu'un ikata'an ñiyɨvɨ o indyi'i o ichi'i ndɨyɨ ta ii indye'un ta iyu'un kuakuñi‑chi suchon, ndyaa ku'un suchon ta kuandu va'un katyi ra‑tatan chii <hesitation> ra-ku'u ta takuan isa'a‑ra takuan tyi <hesitation> ta kuandu va'a‑ra tyi cha‑yɨ'ɨ xiñi maa‑ra kuu ta kuandu va'a‑ra tyi ka'an‑chi tyi iyu'u‑ra takuan tatan ta nduva'a‑yo <hesitation> katyi maa ñiyɨvɨ ñiyɨ́vɨ <hesitation> chii‑yo tatu ma‑sa'a‑yo takuan tyi ma‑nduva'a‑yo ka'an‑chi ñatuu doctor takɨ́vɨ ñatuu ra <hesitation> takuñu iyo vityin iyo cirujano iyo tandɨ'ɨ kua'a xaan doctor iyo iyo internista iyo, kua'a xaan de vityin takɨ́vɨ tyi ña‑ña'ñi iyo mañi chi'in yúku ku'u. Iyo yúku kuichin posto ka'an‑chi yuku iyo van iin yúku vichin loko kundyaa xiñi‑yo tu chachi xiñi‑yo tu u'vi ndutyinu‑yo kundyaa‑chi xiñi‑yo ndyiko‑yo yuchan‑chi ta kundyaa xiñi‑yo ta kundya'a cha ta'a cha ta'an‑yo o ta'an ña'a sakutyi tuku ñɨvɨ cha'nu se'e‑chi o maa‑chi <hesitation> tuu kuvichin chi'i sayɨ ta'an ña'a ta'an ña'a vatyi ií ndutya ka'an‑chi ña'a kukutyun tyi ií ndutya kutyun ta kuakundya'a cha‑kuta'un ka'an ñɨvɨ cha'nu chii se'e‑chi ta takuan ta nduva'a‑yo takɨ́vɨ iyo yúku sɨ'ɨ tyi ndyiko‑chi yúku sɨ'ɨ ta tɨvɨ‑chi chii‑yo ta'an nu ña'a ta'a nuu ña'a ta'an nuu ña'a tɨvɨ‑chi ama‑yo tɨvɨ‑chi xiñi‑yo tɨvɨ‑chi tu kuvichin‑yo takuan tuku yúku iyo yúku ya'a tu u'vi tichun ta tya'andya tichun nakiñí tichun kuakuñi'ñi yúku ya'a ta kuako'un tyi kuenda cha u'vi ta kuenda cha tya'ndya kuu yúku ya'a taku‑ñi yúku <hesitation> yúku sɨ'ɨ kuu‑chi takuan ta <hesitation> nduva'a‑yo takɨ́vɨ mañi yúku ku'u mañi yúku ku'u iyo yúku yúku iyo yúku <hesitation> yúku iyo chata yuu yúku kuii ka'an‑chi. Va'a loko nu yu'u lee va'a loko ko'o lee nu kava iñi‑chi nuu ndya tatyi amachi va'a loko ka'an ra‑tatan takuan tuku yúku tɨka'a van iin‑ñi va'a yúku tɨka'a chi'in yúku kuichin yúku kuii chata yutun tyi ndyaa tatyi tichi lee‑yo nduchan lee‑yo su va'a loko yúku tɨka'a ka'an‑chi yukuan ko'o vasu ñɨvɨ cha'nu ta vasu randyi'i ta vasu va'a loko‑chi vatyi yúku yúku maa‑yo takɨ́vɨ yúku ityaa <hesitation> ndyoo ko'o‑yo kuu yúku ku'u van ka'an maa ñɨvɨ cha'nu ñatuu tu'un <hesitation> tu'un yúku vityin medicina iyo vityin ñatuvi takɨ́vɨ yukuan ikatyi ndyoo tyi kuako'o‑yo mañi yúku ku'u tyi yúku maa‑ra kuu katyi‑chi ta kuanduva'a‑yo <hesitation> chi'in yúku ku'u van chi'in ra‑tatan chi'in vatyi suu‑ñi ra‑tatan van kuu ma tuku doctor‑yo tya takɨ́vɨ tyi ra‑yukuan cha'a ku'va vasu kuu ña‑kuu sa'a‑ra sutyi cha'a maa chanda'vi ku'va vasu cha‑ndyityin ndyoo ñi‑ka ta cha'a‑ra ku'va tandɨ'ɨ cha‑ta'an‑yo <noise> katyi tuku‑chi iyo tuku tu'un tasɨɨ van iyo maa tuku ra‑tasɨɨ satasɨɨ ñiyɨvɨ satatan ñiyɨvɨ ta'an cha xaan. Ta kuu‑ñi nuu doctor kuu‑ra sa'a‑ra tyi satatan‑ra ta nduva'a tuku ñɨvɨ sa'a‑ra vasu ra‑tasɨɨ kuu‑ra su sanduva'a‑ra natɨvɨ‑ra yúku natyi'i‑ra yúku sako'o‑ra yúku <noise> nasa'a‑ra nuu ndɨ'ɨ tu'un ña‑kuu‑ka sa'a‑ra tyi ñatyi'i tuun‑ra lee chi'in ucha ñiyɨvɨ natyi'i tuun‑ra lee kuñi kuú chi'in sayɨ chi'in ka'ñi chi'in kue'e iyu'u chi'in kue'e indoo <hesitation> chikan‑ra ndixi ta chikan‑ra ucha ñiyɨvɨ kuakiko‑nuu kuaku'va <hesitation> kuaku'va tukútya chii lee van ta cha'a ta cha'a‑ra tukútya van ta <hesitation> ta tɨvɨ‑ra ndixi ta tɨvɨ‑ra inu ta ndyaa ma ra tatan tyi'i tuun lee kuñi‑kuu chi'in ka'ñi chi'in sayɨɨ chi'in chi'in cha‑indoo chi'in cha‑iyu'u ndɨ'ɨ sa'a‑ra takuan chi'in lee ta <hesitation> na‑ndoo maa‑ra chi'i‑ra ndixi na‑ndoo maa‑ra chíñi‑ra na‑ndoo maa‑ra <noise> kuakuñi‑ra iin nduvi, kuatyi'i‑ra <hesitation> kora yo'o ku'u chii lee van ta'an ta'an kua'an‑ra ndava‑ra ta ta'an ta'an kua'an‑ra <hesitation> tɨvɨ‑ra yúku tɨvɨ‑ra iyo maa ra‑tɨvɨ yúku ta iyo maa ra‑tɨvɨ inu. Inu nda'a isa'a‑ra inu‑ra ta ityaa‑ra ñu'un ta tɨvɨ‑ra xita‑ra ñu'ma ta tɨvɨra lee ta iyo maa ra‑tɨvɨ ndixi ta kua'an‑ra ta kua'an‑ra sa'a‑ra ta ndava‑ra sɨkɨ lee ta nda'va‑ra ndav nda'va‑ra ñu'un ta cha'ndya‑ra kora yɨ'ɨ lee ta <hesitation> takuan ta ituvi ta kuanandye'e‑chi lee yukuan iyo ku'va tyi ndaa ta iyo ku'va tyi ña‑ndaa tuku tuku ñi‑chite suu <hesitation> nduva'a lee sa'a‑ra, yukuan ta tuku ra‑tatan ra‑cha inatyi'i tuun ka'nu lee kuaki'in‑ra ya'vi‑ra tyi tyi isatyiñu‑ra ñiñu kui isatyiñu‑ra chi'in ñɨvɨ ñiyɨvɨ satyiñu chi'in‑ra, ta takuan‑ñi ta nduva'a se'e‑chi takuan‑ñi nduva'a iin se'e‑chi inka tuku se'e ñiyɨvɨ kua'an yukuan yukuan ndyaa ra‑tatan isatatan se'i va'a loko‑ra tye'en sa'a‑ra tye'en sa'a‑ra tye'en isate isate yúku iyu'u jan yúku lo'o jan yúku tɨka'a jan yúku tatyi tuun jan yúku ita jan tandɨ'ɨ yúku van isaté ta inatyi'i‑chi se'i ta induva'a se'i yukuan ka'an inka ñɨvɨ chi inka ñɨvɨ ku'u se'e ta suu‑ñi cha‑isa'a‑ra lee van ta takuan kuasa'a‑ra inka lee tuku nuu kuaku'un‑ra vatyi tyiñu sa'a maa‑ra kuu ta iin kutu'va maa‑ra kuu su takuan tyiñu sa'a‑ra ta nduva'a randyi'i ku'u randyi'i. <hesitation> randyi'i ñakuñi'i‑ka randyi'i cha‑ndyaa cha chi'i ta sa'a‑chi ñatyi'i tuun ka'nu ra‑tatan chii iyo ku'va tyi nduva'a ta takuanaki'i‑chi se'e‑chi indya ndyaa icha'an‑chi chi'in se'e‑chi indya cha'an‑chi a viko indya cha'an‑chi o tyiñu indya cha'an maa‑chi na tyiñu cha'an‑chi ta kua'an se'e‑chi chi'in‑chi ta indoo se'e‑chi nuu icha'an ku'un tyi kunaki'un se'un <noise> tu ma‑kunaki'un tyi manduva'a katyi ra‑tatan chiun kuasa'a‑chi ta kuanduva'a se'e‑chi takuan kaa <hesitation> kutatan‑ndi takɨ́vɨ kɨvɨ ña matya koo‑ka doctor tyi <hesitation> mañi chi'in yúku yúku ku'u nakutatan ñiyɨvɨ. <noise>